taku túntoo ha ra koò´o saa miri ña kuu xintuva ri ha tyi ika kuu ve´e ri ika ku nùù yaari ta kò´o kò´o ko sikari kee ri Kuri ntuku ria kasia ri ra sa kisiatuu ri nùù xintuva ri ñakuu nùù xintuva ri´ha ra ika tyi ika kuu ve´e ri ika ra ika sinu ntaa kuumi ri sinu nùù nu xintuva ri´ha ra ika ntaaturi ra ika sinuri ha´ra tii´n ri rika ika sia´si ri ika ika isari tyi ika yaari tyi ika ya ve´e ri ñaka kuu ve´e ri kò´o kò´o keeri kuu ri kaka nuuri a nami kuumi ri kaka Nuri a nuu´ri nùù ñuu a nta´a ri ka nta itu´n kuu ri kaka Nuri sa kisiari nùù ve´e ri ña nùù ya xintuva ri nuya ri´ha tyi ivaa sa ika ni kuaa ña ni sa´a ri i+ sari i´sari ve´e ri ra tani sini nisinu in tikute kanuu ña kuu ve´e ri a sa´ri ika ra savanta ñaa ka ika ntiika ika kuu nùù kixii ri ka kunu yaa ri ika kunu sinuña kasia´ri ika ra sinu ti ku nti´tó ka sinu nti´kama ha sinu tikua ha sinu ña ntii kiti li´ka ra ika sinu ri taku ti kuu ñuñu ha ta kuu nta kiti li kumi ntii´ri ka tii ntatyi sika´nu ra ta ika tyi íyaa ika ra kixi´n ña kuu ña ña kuu ñaa xintuva ri ka ra ika tii´n ri ra ika isia´ri ka kò´o kò´o kee ri kuuri kò´o nri nu ñu´u ko ntari nta itu´n suku kò´o tyi ivaa ika ni kua ve´e ri ra ika ika ntaturi sinua isia´ri so kò´o sika ri ntukuu riá tyi sa ika sinua mi´ña isía´ri ni